Iau ta kaugu ginigira tara mana vavaguai parika, na raura vavaguai iau gire ba aura mototo na vavagua, a luaina ure ra pap. Go ra papa a moto na vavaguai. A vuna iau vatangina ba a matoto na vavaguai tago, dari ba, ila maravut mal dat. A pap ona i laun tara makilalat ma a tena nilong na vut upi na long, na ona a pap itar, itar kairane na, na gop vue a tena nilong itar takap, vailik. Kir na tur maravai. Io, a kakaruk.A kakaruk bula ia tikana bona mototo na vavaguai. Data vua mat ra, ma vua mat ra marum, mana malmalana ikilik na kaukau ba manamana kakaruk itar tangi. Io na dari ba, ila, na ila tangi pi la vakilang ra pakana bung. Ila maravut dat, pi i da nunure ba, a kakaruk itar tangi, darna, datar nunure ba a pakana bung dari. A luaina kakari kuku, vauruana kakari kuku, vautulan kakari kuku. Io kaugu ginigira tago ra ura vavaguai ia ra ura, bona na mototo na na vavguai. Maski data pait vakavakaina dir, iakaka kir da la gire ra ngatngati dir ta kada nilaun.